सोशे चे प्रकार सुधा खूप अस्तात। आणि ते वेग वेगळ्या कलरांनी अस्तात। इंडियन मैतात ते चाद वडले नसतात पण विदेशान ते खूप वडले आणि वजनाचे सुधा जातात। सोशे धाकटे असोव किवा वडले तेंचे कान मात खूप वडले अस्तात आणि ते आपल्या वडल्या कानानी खूप पैसला ऐकंच शक्तात आणि आपलो जीव राखपाक शक्तात जर तेंचेर कसलो काळ इलो झाल्यार।